Eeeh... kaman kalitakgalhchiwinanan ama este tachiwin ama kinkawanikan takgalhchiwin, tuku ya talakaskin lakaskima y y este kawaniyan chi, ¡tuku lipaxaw klilama! Kawaniyan chi porque niktatatlay, nikajkujunanaw, klapula nak katijin kgachinit, kinkalama kinkilhni cigarro o lax waniw este jin, nachuna kuchu nooo nitu talakskini akit tlawan lakatitun nichi kminbaracha nakmin nakkinputaskujut ana ma ni chi kanaw kin klilamanaw chi ama kchamanaw este xanat wanikan vainilla wama chamanaw kin kawaniyan chi ama kin kimapakgsinakan wekg kachawi, wekg kachawi wa chi klilamanaw achi kpaxawaparayaw chi como kmatijunanitaw chi laklan kgalhpumaja ama vainilla xanat wanikan o ama xamayak xanat wa chi ama este klilamanaw kpaxawatilha xi nikklakgaputsay como nani kawilajxatatatla ana chi lawaniyaw lipaxaw lamanaw hasta la chi wa chi kawaniyan watiya.

Pues kamaj kalichiwinanan kamaj klichiwinana kin putichat xakata wa este wa sie este ix kuchinan kaniwa ix an kamakgsani laktsukaman lakchatin nima nima ax an kakxila wa chi xla wa ka ama este kakuchi o ix ma kamaxki ix likuchun ama nima nima este caseros wa chi xlama xkamaxki y kaniwa chixlinkan y como xkamakgsani por eso chi xa este xpaxkikan katuwa xtawakan como xkatsi tuku ama ama likuchinan o x an makgchakganan tlan tlan ixan kakxila lakgskgatan wan chima por eso siempre xlipaxkikan kaniwa xlinkan watiya.

Bueno pues kaman kalitakgalhchiwinanan ama tuku talakaskinit xtalatamalh laktsukaman ama kilhwama ama este lakgaskinit wanikan ama tonces pues pos laktsukaman tlan nakatatasilh pus na tlan kata lhakgenalh na' este o xkamakgalhtawakgeka xta'alh nak scuela tlan xtataxtucha tos este ama chi xla pus na tlan na tlan nachunama xkamakgtakgalhka pues este pala laktsukaman nichunana' nakamakgtakgalhkan ni tlan ni na nitlan katatasilh como xla tastakmana tonces este pus wekg, wekg este ka kamasinikan tuku lak tlan tapuwan y pues este na tlan chi pues este kawanikan tuku natatlaway lakichuna takatsi pus wa wama este kin kamankan kaskiniyaw katalatamalh katakatsilh tuku lan tapuwan tuku tlan este talakapastakni pala makgalhtawakgeka o tlan malhakgewa pues este o tuku wanikancha xlakata kapaxli wa ama tlan nalatamay wa ama talakaskini xlakata ama laktsukaman katalatamalh y watiya.

Kaman lichiwinan tapakgatsi tipakgatsi tachiwin akit nak kin chik katsinilh je'e xa tapakga xa tipakgatsi tachiwin kinana naxchiwinan tipakgatsi kin tlat naxchiwinan tipakgatsi y nakan pukgalhtawakga Eleuterio Bernabe Zepeta ana natachiwinan este ta tipakgatsi xa tachiwin pues kit kchiwinan tipakgatsi. Watiya.

Chali kama cha'kganan kama ta kachakgay kilhakgat, nak chakgoy naktlaway kin almuerzo, nak kanparay makgtaya kintakam porque kgalhí lhuwa taskujut, pues chali wajkatsiy kama ktlaway akit kama, ama lapuy ixpin, ama tlaway ix novenario ama swakgay ixpin na tsili, naswakgay, nalapuy ama ama stuli xpin namaxtuni xa kiwi lapuy ixpakglhcha swakgay, amaw tsiliyaw lan ama tatsili este porque naskaka yan ama kgalhi chuchut askawawa nawan nasputnikgoy ix chuchut porque amatlawina ixtaway wa... ama katsiy kamaktlaway chali, pula nak tsukuy kinchik astan wanchi nak kilakgoy xla kintakam nak kimakgtaya aya aver tuku ya hora nak kilakgoy chi porque lhuwa taskujut matsilikan pin lhuwa hora akgtutu, akgtati hora hasta que la natatsili wa ama kamaj tlaway chali... watiya.

Kaman kalichiwinan litotonaku xlakata ninasputa wanchi nikula aman tlawayaw nikaskinaw kaalh kilhtamaku y nalakgtsankgay xlitutunaku tuku kakaskinaw lichiwinana kinkamankan kinatanajni lata tiku ktachiwinan lata tiku lama nak kinchik o nak kinpultaman lata ama tiku xankgalhn chiwinanaw tototnaku nachuna nak pukgalhtawakga kaakgsputli kimakgalhtawakgenanin katatachiwinalh laktsukaman xtotnaku maski wi latiko lata xatikukan nitalakgati porque nachuna ama titaxtuy nitalakgtiy o xatse la chu nawanaw que limaxanan chiwinan xtotonako akit niklimaxanan akit katsinilh lata xwi kinana kintiku kintse kintse xchiwinan nahualh pero ama chi nikatsinilh porque tunkan nilh kintse wax palakata nikatsilh pero lata chiwinan tototnaco chiwinan kinkgolo nahiwinan totonako kinkaman natachiwinan pero siempre la achu nitalakgati snun akatunu tachiwinan akatunu nitu tachiwinananpero kit siempre akit kawani kachiwinantit luwa lan nama katsiyaw tototnaco katsi nak klitli akit ama porque namakgalhtawakgena akit klikatsi tliy nakatsi nama litaskgawin lan watiya.